Zii gbene nam é maa muena nɔ wõ yɔɔr. Kããnà ii yɔɔr é mbẽẽ ã kii wii dõõ amakén, maa ina zii wii ba kéré wii Akwaga ké, kereme á bẽẽ le ãã doa tẽh. Kere meh alɛ-aya e bagara sah meh mue. Ã egebẽẽ éé-a ãã bu nyor, sor ã dɔ bu mããn sef, mããn do-ãmakén poo-a baa; é mmeh ni-éé msi dãn kɔ ba fe lõ yɔɔr lɔgɔké but dẽẽ ba ye fe, even bueh ã makẽn, yibe kã buch é mda bẽẽ me-a bu e’ nyonga kɔ sah lõõ num sah abẽẽ lea seh. Nɔbẽẽ, ebara kẽ ba fe lõ yɔɔr, kpãn ere, kobã ere ãdɔ, é pya ba é mue ye. Zii gbene ããbɔɔ nu mda bẽẽ mue lõ. Yɔɔr ãmã dãp yɔgara kẽrẽ ãbere mda é mle ã kẽ amakẽn sah mm lu ye lɔgɔ nu bah. E’ lõ ã éé ye zãn sah serekẽn sah-o yii daa, kpene zii kẽn õ dáp ye siba sah kii é bu lõõ nyor-ue nããle. Lo é ããra, ẽ ããra and ee yɔgara ã. Zii gbene ii nam é maa muena é hu na nyor-ue naa-kamẽn sah bɔɔ ãã meh é sor m̃ ye mue.